Poat kekerek puna, hatania nate amanas puna o rarang, nu hamanas punao nate. Kame nitsi katuun tatara i na be na mamangin gun tsi toukato run. Para tamup orih. Mes nakatuun kei tatara i na be na mangin kuru gun tsi toukato uh, e pasta James Tavis, in mes. Kanaka katuun, in mes poit in hamunisin tena e Billy Boro. Na ku tara tsi toukato teyouh be na mangin as gue na ka boak hare as ime run, kain katuun i ih. Tsi mes tsi tuokato te Billy kei tatara na, nakatuun hiring mes a tein tou haso teyouh, akomodeit puno nuh nakatuun, nakatuun tatangan. Numa teyouh kanat a to katuun aobot mes. Tsitoukato ih Kinan ina be na mangin mes gue na ka boak hare ime youh. Name- nameh, poat ena ku nah to hatatei, totot tarih mei not a nabo pu yu ih. Man on, na ku, ka manas puana to hatatei, na ku hisai tamup as. Kure i meh kain toae to hituat. Kato to olo kain nambaut, mamein in kain toukato kato yana nahen napinipo. Kobe na huenu nakatuun i ih, toukato terun kao not a to baku tarih. Mei- mei a tagisan punai run. Na ku mangin kuru panas ena ka boak hare imeh in mes terun. Na ka kure mein toukato terun. Poat na puna i Tukihing, to hatatei i Tukihing, hakap oguai Tukihing na sai gun Bishop Wade na ka ana. Na ku tara para toukato to papean, nitsi hanuma tena to skul mei a raeh puh, kobao totot tarih ka not a, ena ka pup not i mein toukato tin mes tin nahuenu nakatuun i ih. Nah, na ku hakap mea to hatatei tarih, me rarao oguai numa, <noise> mei pien amanas puh, na ku tasu hamanas i mein tokui ke namot gunai pion, totot i ih hiring sai amanas an kure puna in toukato to katuun i ih ke soson hakap guna na. <noise> Ne barah ogun in hai tokui ke kukui na, tsi toukato kei kukui na manas, e tayia sisin hamanas orih. Toukato to katuun i ih e nu amanas guna. Mei as hate puna olsem i- i nu hanon mes hakap ina toukato terun. Hare ne na hatatei not petas ogun, a nu puna toukato tin nenanu nakatuun i ih. Na haman gue na, na nu not guai- na nu not guai toukato tin nenanu nakatuun soson hakap guna na. Mes terun i mat hakap, hamunisin tena i mat hakap, pion ne ka hasikut oguai kaka ouh. Youh kei raeh kuru as me yuh poat ena ku me ka hasikut a teyouh, bai na sesei tsi tamup ogun i nu puna nitsi toukato teyouh. Topei henatuut puana to toukato teyouh. Eyouh rang henatuut a tena be panis tamup nin toutapa tena. Toukato tena hituat puna i panis tamup poat i henatuut puh tena. Poat i mat amanas puh, mea- mea hate puh i mat me yuh toukato uh be na ku numbi sioung ih, mei ah e namot kapu not guna. So mes terun oku petas e kao not on e ih. Ai raeh kuru as men e men aobot nenanu namot men mes in tokui to trensleisin, youh ke tatame kuru amanas mendi bouh tena topei nu pugua na, hasongot sai manas pugua nai Panis pugua na toukato tarih. Mes terun kao not on. Poat eyouh mei not a mat puh, na mas topei nu gun toukato teyouh. Mangin kuru gun tsi toukato terun. Hare ne rang hakap puguna na, mes i na hakap, kanka kao not on, Pasta James Tavis kao not on. E raeh kuru mene poat emen henesiksikut sin puno men e eh, e haso as nai na toae tena topei nu pugua na toukato ke kame no nuh. Pasta James Tavis kain katuun i eh, nakatuun in tame. Tatat teyouh kakas ona to kao tsontatat nahen napinipo a tin seket temen. Youh e nu haobot mes nai men tin, youh e teach on, pasta James Tavis. Youh ke mangin mengua na toukato ih, hatsin nin na stadi, na baibol stadi nahen napinipo temen a tin seket temen. Ke mangin- mangin mengua na toukato teyouh. Tokui ke namot no nuh, na as mangin namot as gun in tokui ke namot no nuh. Na mangin boak hare kuru gume youh. Mas topei nu guna poat eyouh toae sin pune eh. Youh ke mangin mengua na, na mas sikut kuru ogua teyouh, be youh, henatuut as mea tena, taguh ime na hasesek pume na toukato tarih a panis be na kure gume run, tsi toukato kato dime run. Pion e ih na tara gun, mei a mes na hituat, tsio tsi katuun arot ka tupot i meo katuun i ih. Men o papean o binit pose hamanas, tsalens pea temen a topei nu pumen tuokato terun be mene kui as men in tokui ke kui dirun. A mumuo pumen napinipo be men haroot mumeh papean o binit toukato. Son e mei as ona, napinipo na nome ona. Son o kain katuun i ih nabo dia men, mei asah na raeh puma men. Memes pean temen i pion amanas mas nu amanas oria to katuun i ih. So enai mes na mangin kuru gun ena ka topei pupun imeh na nate to katuun i ih. Pupun tun ina muna nate run be na kui mengue youh. Youh ke sikut men guana terun nu gun ya kato sin purun, ya na sin purun, ya kato sin purun tokui terun. Poat erun nabo as daina, nabo as daimen, nahen napinipo temen, mene raeh hakap omunah olsem o nate nu hakap, na tuan hatsin amanas as guai na tokui nahen napinipo. Eyouh oku as nahuenu nakatuun e ih, na ku rorom kuru as in mes i nah. Kobai, ne raeh not ogun tanasah mes e kao not on. Kao not mene na pion ai raeh kuru mene hare ne tooh hamuo puguna na, ke raeh kuru as meno nuh, men aobot nenau ka haobot oma tin mes in tokui. Youh Pasta on ai men aobot ka as oma to trensleisin, youh ke raeh kuru meno nuh. Na kame guo haman pea, na na nu not guai tokui kain tokui ke namot dirun, hai toukato terun ne kame guo haman, na nu not guana. Ai youh oku as.